Ẹghẹagọmọ ara afu ga wuwori, ara ato ẹtutun ọgwu ọvẹn yẹ anọng agọnọ ifinang. Wa nwẹ ena idoro ẹrẹ ọsọm ma gwọng ugọnọ eje ifinang ure. E̱gbẹ ngomo nni nfu. Ga ye̱ odo afu je̱ eto asọm agọmọ yẹ afu eyeng ọzẹng. Eto asọm adomo yẹ ọnọg e̱ nunoga yẹ egọnọ abẹ akawọ ma inawọ or bẹng ọsọm anugo ma emo. Ẹgbeghe nwẹ asa agọnọ are yenẹ eyeng ọzeng e̱kpe̱kpem. Ashi arɨma ara afu, etoni udik anọng arɨma ara abi, ayẹnẹ ọven ọgwu, ovẹn ọgwu, ọvẹn ọgwu ẹrẹ ẹwọrọ ga uso eyeng ozeng. Ara ada ọvẹn ekɨkɨp ara abọni izɨm agọnọ ọvẹn ara afu. Ga yẹ odo ẹgbe ara akọ ko̱ri jẹ gangẹ nọ atun arẹ wa ne eyeng ọzẹng ẹkogi Ẹgọnọ e agọmọ jẹ ara afu, ga yẹ odo, abẹ nọrọ ba igbi igọmọ iri ifu eyeng ọzẹng nang akẹ egbɨno ẹtuta ashi egbɨnoni ẹnyi asọm bẹ arre ma ọbọk ga yẹ odo asọm bẹ arre ma ọbọk ajakni bang emo ẹtu e̱rɨrɨma yẹ emo agọmọ anugo eyeng ọzeng. Ashi agoma, agomo je ara afu, agomo ara afu. Ge̱nẹ etutun arẹ nọ ma amẹ ma akawọ ma inawọ. Ma akawọ ma inawọ ama ame. Eto eje nọ among abọni izɨm arɨma afu, afa abere na onurom. Afa ada na aka ma asẹ abọni izɨm anyi babọ. Agomo jẹ gangẹ ara afu, ọvẹn ẹfimi ẹtu yẹ ana anyi ne̱ni, Egono abe akawọ ma inawọ ẹvọi emo akɨp yẹ nwẹd asa. . Nwẹd nwe agọmọ jẹ ara afu, asang mẹ ọbọk ọdọm akɨp. Akɨp ọbọk ọbọk ọdom nwe, ọbọ ọdọm nwẹ we ayẹ ẹnong ẹnuga yẹ ifitere je gangẹ Ẹgọnọ yẹ ayẹnẹ arẹ ẹkpẹto ayo ga dọng anwẹd are, su sọọd azɨnẹ Tana anyi akawọ ma inawọ arẹ go̱gọbọ ọvẹn ye ẹnong e̱vọi ni nna. Ga yẹ odo ma agagara egegege emo ara achẹrẹ ọvẹn ẹnong ẹvọi ye̱ agọmọ obok ayọ ana anyi nẹni. Gẹrẹ ọsọm gwa edo done arẹ, odo ojwa ana nang sẹ ma nam nkọng nna. Ẹbani yẹ ẹtu ọvẹvẹn yẹ Ọbazi unyi mọ evovono ma yẹ ayọ yẹ no̱ ato ji <hesitation> Nẹ erejẹ nọ nẹni ma agọmọ sọọd achere nẹni ga yẹ odo wa nọ ababa e̱ e̱nọng ẹvoi ana ga akake etu anyi nẹni. E̱gọnọ ọbọk ọdọm yẹ ndora jẹ, akɨp, egọnọ yẹ ayẹnẹ are ẹkpẹto ayọ o re ga dọng nwed, emo akɨp yẹ fe jẹn gangẹ ga yẹ odo wẹ uru ukɨp yẹ jẹ, uru yẹ ẹrɨma e̱ta wa nọ asana aji-mọ uru ẹ yẹ e̱rɨma e̱ta ere ma no. Ara afimi e̱tu anyi nẹni bejiji dasam ara awuno asọm be agọmọ yẹ abigan E̱gọnọ yẹ evọi yẹ ga wẹ ẹruk e̱gbe̱ghe nwe, ẹma yẹ ẹvọi ana o̱ve̱n nwẹ anyi neni ga egbẹghe ye̱ emo anyi ye̱ ogba nwẹ. Enong ẹvọi yẹ agọmọ ne̱ni abigan, itinana anana ma ada ọbọk aba ẹba izẹg mẹ ẹzẹgẹ yẹ Agomọ jẹ, ara afu, ọve̱n ejara ọvẹn ye e̱bi yẹ ọbọk ara ana, na mọ ga akakẹ ẹtu. Da adọn ayọ, gbọgọri afe gangẹ. Da mọ arẹ wa ọvẹn ẹnọng e̱kana yẹ ifineng anang. Ge̱re̱ adọn enono ma asọm o! Ga ye̱ odo, ẹgọnọ yẹ ada adọn ayọ ano ma ọsom.

Bẹ emo ana ọvẹn yẹ ẹgọng ẹrẹ dudu mọng ma ifit, emo anong arre ashi o̱vẹn nwe̱ emo ana, emo ama ọvẹm onnẹ, asom agomo awuno emo dudu mọng. Gberuk ire ọvẹn e̱jara ọvẹn yẹ ẹnọng e̱voi apigi ọbọk agọmo mo ara ana, pigi mo̱ dẹne̱ne̱ ana mọ ga akekẹ ẹtu. Ma e̱se̱ nwe ifinang anangẹ ẹne̱b e̱nyi yẹ. Yẹ e̱ne̱b enyi nọ abo̱nọd o! E̱ne̱b yẹ ẹbọni izɨm ẹnẹb asọm bida ga yẹ odo ga eyeng ọzẹng jẹ ye afu jẹ, agomo jẹ ara afu amara ma asọm, arinang ma asọm. Ara ana jẹ, jen ẹrẹ ẹyẹnẹ yẹ Je̱n ẹre̱ e̱sẹn yẹ. E mo arre ara adoro ọrọ abanga yẹ. Emo ara adoro orok je ẹbanga yẹ, ifinana ama dẹnẹnẹ ana, uso ọrọb nwẹ gbọgbọri gwud mẹ ẹkpi e̱ nọ.